Yaipi lata yaipeatava jaema <noise> yamboyereyere jokogui oyere ojo oiko rambueve <hesitation> oyajia ojo oiko lata <hesitation> itapa jukurai yaiporu kua abridor de tapa jei superetava